جوتیاں دیاں کئی قسمہاں جو خاص موقعے جا ایکٹیوِٹی آلیاں لئی ہن۔ اودھارن ورگ سنیکر، کیژول پہنن اتے ایتھلیٹک ایکٹیوِٹی آلیاں لئی آدرش ہن۔ کیونکہ ایہہ چلن، دوڑن یا ورک آؤٹ لئی آرام اتے سمرتھن پردان کر دے ہن۔ <hesitation> دراصل جیویں کہ آکسفورڈ جا لوفر عام طور تے روزانہ موقعے جیویں کہ کاروباری میٹنگاں ہندیاں جا کھانے لئی پہننے جا دے ہن۔ کیونکہ ایہہ پالشڈ اتے پیشہ ور دکھائی دے ہن۔ سینڈل گرم موسم لئی بہترین اُپیوگی ثابت ہندے ہن۔ <hesitation> کیونکہ ایہہ پیراں نوں ہوا دی رسائی پردان کر دے ہن۔ آخر کار فلیٹ جا وولٹ جوتیاں ہر دن پہنی جا سک دی ہن۔ اتے ایہہ کم والے ماحول وچ بھی پہنی جا سک دی ہن۔